Rabosy zen̈y tiatiako <hesitation> parapôro ny amboa fôtony zen̈y antony itiavako rabosy <hesitation> rabosy zen̈y mety afaka faka mizatra zen̈y rabosy àby io mangery an-tany tsy voatery an-tran̈o. Abôkaiô zen̈y, fietsem-pôn-drô rabotsy rabosa vy io rabosy àby io zen̈y tiako.